Misy aretina tokoa ny alika, miongo-bolo a, ny haromotana, ary ny fivalanana. Reo no mety karazana aretina hita matetika eny am'fiarahamonina.